Fai lima a biasa ala asosiasikanbneu fau makabuik. Hataholi ba'uk a lahani fai limabkarna biasa faubliman so na hataholinla late'e kerja no awal ala hahae kerja. Hataholi luma boe al tao fai liman no liburan.